मैं खुद यात्रा नहीं करत, पर जदि तैं कई देशन मं घूम्या हो, त बहुत मजा आवा होई! तैं जइसे नेपाल, थाईलैंड, यूके, और संयु्क्त राज्य अमेरिका गयां हो तो, वोह सब्ब बडे़ सुंदर देश हैं। हर जगह का अलग अनुभव होलू!